داندو نیزیا هیواد د خوار جالبو فرهنګونو څخه یو یی د خاموشۍ ورځ ده چی ډیره مشهوره ده په دې ورځ خلک کار نه کوي، سفر نه کوي، او حتی خبرې هم نه کوي. دا ورځ د نوي کال د شروع کیدود پاره یی دوی دا ورځ د ځان او محیط د پاکوالي لپاره لمانځي. دغه د رواج د اندونیزیا فرهنګي بډاینه ښيي.